So ngoonga jawdiiji arsukunte en ɗii e ɗii kaani heeƴaneede, non watta so misikiina en kañun en duu keɓa ngeɗu muuɗun en e ko taganaa koo. So wanaa ɗum so a ƴeewi neɗɗo goɗɗo a tawan omo jogii nguure yimɓe ujinere. Sa tawan ko wurnata fuu ɓuraa yimɓe teemedere. Ndennoo, yimɓe heddiiɓee hakke muuɗum ana leeli e njii makko.